Mu ɲi'in ɲan ɓa ciza sire a te'e te'e um ɓurezo viri nɛ- nɛ'ɛnzo do'ozo sare balɛni rekɛn ɓa dofɛn-na ɓa ɲan mibin u u ɲan mibin um ɓa krevɛtira ɓa ɲan mibin bon krevɛti ɓɛ a co ciyo sa mɛ lo oni mi ɲu'in ɓa um ɲan sire a donbo'o